Nooneji leƴƴi ɗi andumi yo ɗiɗi. Noone go'oɓo o na wi'e pettaji, noone ɗiɗaɓo o na wi'e boonaji. Ndelle, ko senɗiɗi deyi, pettaji, wo liƴƴi daɓɓi e ɓutti. Boonaji kam en wo liƴƴi juɗɗi kam en du na ɓuttiɗi, Pettaji ana tawe ley beeli, bonnaji kam en du a na tawe leyi beeli. ka wakkati so weeɗu re'i, Bonnaji kam en naata ley leydi so a wacceke leydi a ɗa waawi tawude ɗum en ton fa'i so ndiyam wala, Ka so ndiyam woodi fu na tiɗɗi ko ndiyam boɗi. Ndelle pettaji kam en ka wakkati mo ndiyam woodi on wakkati on tan ɓa'u ɗa yiide dum en. Ndelle boonaji wo liƴƴi so na gnaame fu, So wana pecce na kutte, Ko wana pecce. Pettaji kam en hewtayi ko pecce so gnaame, Ɗum wonni so cendi hakkude ɗi liƴƴi ɗiɗi.